Italyni chamungrok swngchar gwnangwi kwtal manwirok kwbangma wngwi tongmani tei amchaini kwbangma wngwi tongmani bagwi swngchar gwnangwi sijak. Abo oliv thwng tomato thwng tei thwng no belai kheno swngwi tongo. Pasta wngkha kaisa kotor chamung spaghetti lasagna pasta tei penne hai kwbangma manwi tongo. Kwbangma jorao bolognese pesto tei carbonara hai kwbangma manwi bai baksa chajago. Antipasti hai bruschetta tei prosciutto chamung swkang aboni ulo gelato tiramisu eba cannoli chamung chajak. Espresso tei angur bwtwi chainani tei prosecco bai baksa belai nangkukmani. Joto amchaio khakchangma tongo sisiliani arancini ni simi tuskan ni bistecca jora. Italian cuisine <hesitation> ni kwchak kuphur tei kwtal kwtal manwirok bai khe abo jora kwrwi tei swngchar gwnangwi hamjakma wngwi thango.